तो ऐत फब्रिच् मतेरिअल् होये, मतेरिअल् जुन्तो फब्रिच् होये यत मतेरिअल् लिके जिकुन् हो भये न्य्लोन्, पोल्येस्तेर् य चोत्तोने दिप्, जुन्तो अमक् पने रैन्। भोर्हुन् ब मने अबर् रोअद् ओवेर बसय अरो। अरो जुन्तो मेतल् रोद्स् थके, फिबेर्ग्लस्स् मेतल् रोद्स् थके, हेब्ल चनोप्य् तो सुप्पोर्त् करिब करने। अरो एतु जुन्तो शपे दिपो करने, हितु लग होये, त अबिसोद् अरो कुन्तो स्त्रेत्छेर्, स्त्रेत्छेर् तो लिके एतु रिप् सोलो करने कित् थके, जुन्तो अमक् हेल्प् करे, मने सति तो खुलिब करने, ये तो बन्ध करिब करने। त अबिसोद् अरो हन्द्ले तो मैन्, हन्द्ले प्लुस् एतु उदेनर्, मने कथर् हो भये, य प्लस्तिकर् हो भये। य मेतलर् हो भये, लोघरर्, अरो जुन्तो ग्रिप्, ग्रिप् तो ऐत लगे ऐत, प्लुस् अरो स्प्रिन्ग् तो लग होये, जुन्तो मने अमक् सति तो खुलिब अरो बन्ध करिब करने।